<noise> Igny ny fiarovany gny ainy. <noise> Fiarovany gny ainy amin'ny biby <noise> ta hamono azy. Fiarovany gny ainy amin'ny olombelo ta hanimba gny fiaignany. <noise> K lafa igny izay mitroboky amin'olo agny da misy da tena mahafaty olo anigny! <noise> Fe am gn' ankapobeny zany da mampivonto. Laha amboa izao potseriny amin'igny da mivonto gny raha sanany amin'ny vatany, <noise> misy anigny raha igny.